Nkyɛ mereyɛ anoma da kor a, ͻkͻr na mebɛpɛ dɛ mebɛyɛ siantsir nye dɛ, ͻkͻr yɛ abowa bi a no ho yɛ hu na ͻyɛ dam ara yie. Onngyaa ne mba koraa. Mbrɛ osi kora ne mba do no mpo ͻyɛ nwanwan. Na mbrɛ osi hu adze wͻ ekyir nna no ho hu ntsi mbowa pii suro no. Otum kͻ nsu mu, ͻba asaase do na oku no ho hwehwɛ edziban. Dɛm abowa yi yɛ dam na n'enyi yɛ dzen ntsi ͻkͻr na mebɛyɛ.